नरा जीव अशा का भी रेवे जो <noise> ज़मीन में डल्ड बना र रेवे। क्योंकि वे ऊपर रेबो पसंद नि करे, सब तरह का ही रेवे कोई जमीन में ,तो कोई पाणी में रेवे । जसा <noise> पाणी में मच्छा रेवे, मेंढ़का रेवे। असाई ऊंद्रा जमीन में डल्ड बनार रेवे, चींटियां रेवे। रोटियां बोटियां खाना कारने बायर आ जागा। रोटियां खार के रात को फेर उमें ई चल जागा, उमई सो जगा। <noise> ऊंद्रा असा ई रेबो पसंद करे, फेर कोई दन अंद्रा का डल्ड में सांप वाप भरा जावे। तू ऊंद्रा भाग नि पावे उमई फंस जावे, ऊन्द्रा ये सांप खा जावे । <noise> तो फेर सांप रेबा लाग जावे उमे।